Miye mada bode tu bugba bwa bo bwgba bwa yi owonu zhn watu kwtana kwa byi ar wa bwa ogbma wa si oza wo bo zhn wo zhn bugba bwayi ho zhn agye aza ye zhn n waba bo manana nkni boyonu wo zhn wa bwa zhn wa za za to amu to awo owa bwada bwi ba cha bon ntukwo tinge wo zhn bugba bwa yi'nu bugba bwa yi kumayi san bo bwawo wo zhn wa bwa ba ye wo ntuge na wota la nu nnayin ntige wo zhn zanun wa zhn wa tu fuwa bugba bwa yi zhn wa ye o zhn kwa mwa bugba bwa zhn wa tu fuwa kwatu ozanu wo tobo tu fwa wo zhm zanu wo to bugba bwai kwo n fwa bo gn nayi awo ge abo fi a masna fuwa yi kwo nu nba lodna n fuwai ho ba gye oza dna nabayi n bugba fi nuwa fulgi n bugba bwadna mi osanu kwo kni boyi nu baba hage wa bwa be wanga abwami nnaje abwa bugbafu najei to hoba gye fuwa yi kwonu kwo za za safe beilofei za za nzadna nzai dna nwo toi bugba bwo dna nabayi ozayi kwonu kwo ta lon ozayi kwo nu kwo ta gye byen Ama sanu fe bo bugba bwayi dna na nza yi fe lo fe zayi fe zhi fe gye fulo fe za zayi nkpai shemi bo shida miga bugba bwa yi nu zhi watu ku tana kwa byi omu kwo bu gba bwayi n kwonu zhn kwa bwa abu managi kwa gyi intingena osal nu naya bugyi afaya aga omu abu manayi kpe sa kwa bwa budgba she ha ya bugya aya saku zhikwo she kwo be kwo bwa bugba ayinka ku za ozhi agye oza gbmi abu mana wo ya slikwo, kwonu nadage omu bugba fuyi kwo nu zhn kwonu zhn kwa gya bu mana kwo kw asuku gyinobe so bugba fuyi wo zhn ozana nwo zhn bomana zhoiyi, wo zhn oza nu owa zhn wa dagbma wo zhn ozanu owo zhi wa masna nhobwa bugba fuva ho zhn hagye bege takwaba begetaka nwatasn nwafui ta ozhn agye wo nna fuyi ta gyn wo ta zhn wo zhn yangyi owawen wai wa yagye zhn n bugbai tu nza be ntigene wo kpelo ge wo zhn bege yanu so bu gba bwa yi wo zhn begedanu bugba bwai wo wu gye yiga gananu shuho kpe yingagana na bwayi mwabege wo zhi zanu nwona bwa mwa begye wo na pita mwa bege haya pita shi n bwaye To kwe wo zaza wo banu ntiguna wona pita mwabugulo wo bala kni deyinu kwa pi za pitaya ncheg sanu na dabo waga abwa mi don oyenu bwa nuge abwami soso hoyi vna ku dubu azhn awo tiye age wo zhn mi bwa yinu howo abwo yige abwami tukwo tige wo zaza wo bwange abwami sosoyi vnaya woi zawoza wa za ngye golumanu ngye she golu ma zhn kwa za pe che peche kwo za we we nbayi ge kada okni kwo sofi nkwo woi jezeza waza inge kapunu she kapu zhn kwa za za kwage kwo ba za kwo yan kwa za ntigena okwo bwoku kwo bolo kwoche nkuta kwa baya ozawa zhn bugba bwa wo zhn wa zaza nge ayeyi pya nu ma knw bma locheyi maga, ta mapa yigagana, miga kapu niga gelima so bugba bwa wo za za lonu wo zhnosanu owa zhn wa zaza weo weo wo zhn ozan nwo zawo vi adnayi basa bugba fuyi wata za za ngyi she ayafaya agy za zayin wota busi ngye faykwo, wo za wu za pacheye wa si ab wo lon adaknu ange pecheyewu ta zinu so no oyanu miya mada tu n bugba bwa yi zokwo